Nii, nüüd om niimoodu, et sääl Lõunõ-Korea kultuurist ma ei tiiäq mitte midägi, absoluutsõlt mitte midägi, selle et ma olõ-õi sääl kunagi käünüq, mu tutvist olõ-õi sääl kedägi käünüq ja ma olõ-õi tuust mitte midägi luuldnuq. Nii et ma jää vastussõ võlgu.